اللغة الأم لاهلي لوالديا هي اللغة العربية لأن احنا هنا في مصر وابويا الاتنين عربيين عرب مصريين اللغة لاجدادي برضو اللغة العربية ومن قبلهم كانو الفراعنة طبعا اللغة القبطية وهي لغات قديمه جدا بس بالنسبة لينا في العصر الحالي اللغة العربية